Sivi nor sivian tsuk ah taba via to rororena vabon, tsubaka, ah kain nauvana to tsetsakona oh rore pabon poh taim pah bon. Ge kain tabavati eh kas. Op atisata gur kah rore ene. Nauova tsa tsoe vanata kaina peara pana poh tana tevoawa, to sesena potana kain taim voaveni pah bon. Tetenora katasogafa kah dao akukoere nauo, to sese eneena poh kain potana voaveni. No sese ovena, oria-oria abuanauo vana pabon-taim nor tao, abon nao kah onoto. Eh tua mana bibiraka mataba to rorore nor tsi. Pah ma bon buar veri bon, bibiraka tsa daoh to sese na popota. Nano voava sopo voaveni poh kain taim pah bon, oyia rovaka tsisivi nor tsuk ataba rororena pah bon. Potanan buar veri pa bon. Potana tsa dao. Bibiraka to sese ene poh pota ana pota nanao viaka. Sopo veni poh mabon mama na wan. Ovia rova, ah sini va onotonu a sini pa taba toh rorore na pah bon.